ایی ماشومه پرنټر د کمپیوټر رباټ دی چي دا رباټ د کمپیوټر په امر کار کوي کوم وخت چی تاسي کمپیوټر کی تصویرونه، لېکنې، اونور څه جوړوي او غواړی هغه فزیکي لمس کي نو کمپیوټر وه پرنټر ته وایی چي دغه تصویرونه او لیکنې راته د کاغذ پر مخ راوباسه نو پرنټر خپله وظیفه انجاموي چی عکسونه پرینټ کړی.